اجمل زهرة شفتها كانت زهرة الاوركيد ورأيتها في احدى الحدائق النباتية في سنغافورة. كانت بالوان متنوعة منها الابيض والارجواني والبتلات كانت ناعمة جدا شابكة بشكل فني. الجو كان دافئ والزهور كانت تتفتح في كل مكان مما جعل المكان يبدو كأنه جنة من الالوان سبحان الله